ஆம், கோழிகள் தங்கள் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு, அவற்றின் சொந்த தனித்துவமான வழிகளில் பாசத்தைக் காட்ட முடியும். அவை வியக்கத்தக்க வகையில் புத்திசாலி மற்றும் சமூக விலங்குகள் மனிதர்களுடன் பிணைப்பை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை. கோழிகள் தங்கள் உரிமையாளர்களை எவ்வாறு அங்கீகரிக்கின்றன முக அங்கீகாரம்: கோழிகள் சிறந்த பார்வைத்திறனைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவற்றின் மனிதப் பராமரிப்பாளர்களின் முகங்கள் உட்பட வெவ்வேறு முகங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம். குரல் அறிதல்:அவர்கள் உங்கள் குரலின் ஒலியை அடையாளம் கண்டுகொள்ளக் கற்றுக் கொள்ளலாம், மேலும் அழுத்தி அல்லது நெருங்கி அதற்கு பதிலளிக்கலாம்.